Qepët dhe hudhrat duhet të ruhen në një vend të freskët, të thatë dhe të ajrosur mirë. Një shportë e hapur ose një rrjetë e ajrosshme janë ideale për të siguruar qarkullimin e ajrit dhe për të parandaluar formimin e mykut.